Ùlã; ùlã ùɖìi òɖò lée ù wà. Besià inɛ. Babáni ìlɛ̃tù kɔà ùni à nà sì bɔ̀sì ɔ̀kuyeà kɔá. Igbɔ ɔwɛ bàni kɔà elí à nà zà kɔ ikùnyià, à nà zà gbɔ ɔwi kɔà ù nà ze ŋè. À nami bleà ùnà dakple blíì, ù nàa ɖe ùŋù blíí à nà zì tuà nyo néèle. Kàyi é ɖe sià ɔwɛ ɖàa kɔ ikunyià li ìgbè lɔ ùni ɖéè ye bɔ̀si ù nà finɛwɛ igbɔke be si uwà. Ìgbɔwɛ ɖòó do àkple kà ùnàà ɖo ɔwɛ ɛ̀ɖi. Kàyi àfi ùnà wàa fi àniƒole ùni kà nà wa nànyi àniƒole, ànìƒati kàɖi è ɖèe sià eli uwà lɔ nà Finɛwɛ. Mole ànàmi wu bùwo ù nà zà ninì. Kàɖi è ɖe sià elí ùwà lɔ nàƒiinɛ wɛ anikɛ̀ igbɔke ùwà nà fìnɛ ùŋòti. Tè yà kàyi ù ɖini è ɖèe si elì.ɔnɔ kà wa ìyìzà lée ùŋò wèe kà nà mi nɔ ni òó ɔwɛ àani ɖi ùwà lɔ. Kayi igbɔké, bà si ùwà ɛ̀ni ùgo so àmi à nà fía ɔku maké ùwà lɔ nefíi, à nàa kɔ̀ bɔ̀sià ù nàa ye; kàyi è ɖe sià elì kàyì ène si ùwà igbɔké be si ùwà gbàa lɔ. Kàyi éɖe si ùwà ùni nyo ɔ̀kpɔ lèe, gbà ù lìi ɔwɛ nàka kà lɔ. Kàé à nà mi gu néèbi maɖu ànà fò nyo àbua ɛfɛ̀ lée ùni ka na Jɔ àbua kìni sù ùni mla kɔbu zé ke ɔfɛ́. Ɔfɛ̀kìè ùmla kàsi ùwà kàèe Kàyi ka kà si ùwà kà zà fà nyàmà ùŋò baba nàbua kà zà fà nyàmà kɔ ŋòaba ŋòaba nàbu. Igbè wèe ni ànì ùwà ànĩ ùwà àni ùwà ɖò nyo ùnùkpo éyi maà, kàyi eli be si ùwàá. Be si ùwà ù nà nyo ànɔku ìnɛ̀ àná fìà ùnà nyo ani. Ígbɔ ɔwɛ bàni ìtù kɔà ù ná nyo nelée, ù nà zé ye bɔ̀si aɖu à nà nià ùnà ze ɖe ùŋù, à nà níà ù nà zànyù ɔmi blìì. À nà zì hià posà si. Kàa èɖe si ùwà elì yà éɖi úŋò màa ɖèe ùwà, ùwàkplaɛ̀ gba. Kini ɔmi fià sò nìà ùwà ùlã nìsisì nɔ̀nɔ ɔ̀ɖi.